Ha gne magnano bazary kaiky sy da isan'andro, agnatine ray volany zany moa zany telopolo andro, zany hoe <hesitation> eny anisika indroy isan'andro satria iaho magnano bazary sakafo atoandro, magnano bazary hariva, izany hoe inenimpolo eo zany manditrane ray volagny gne magnano bazary mividy sakafo ankoatranize vidividiko egny moa zany.